Bap, kwan, fir, pèt, pimi, pòbap, pòkun, pòfar, sar. Sàrpògàk sàrpòbap, sàrpòkwan, sàrpòfir, sàrpòpèt, sàrpòpimi, sàrpòpòbap, sàrpòpòkun, sàrpòpòfar, tekbap. Tekbapogàk, tekbapobap, tekbapokwan, tekbapofir, tekbapopèt, tekbapopimi, tekbapopòbap, tekbapopòkun, tekbapopòr, tekbapokwan, tekkwanpògàk, tekkwanpobap, tekkwanpokwan, tekkwanpofir, tekkwanpopèt, tekkwanpopimi, tekkwanpopòbap, tekkwanpopkun, tekkwanpopòfar, tekfir. Tekfirpogàk, tekfirpobap, tekfirpokwan, tekfirpopet, tekfirpopimi, tekfirpopòbap, tekfirpopòkun, tekfirpopòfar, tekpèt. Tekpetpogàk, tekpetpobap, tekpetpopokwan, tekpetpofir, tekpetpopet, tekpetpopimi, tekpetpopòbap, tekpetpopòkun, tekpetpopòfar, tekpimi. Tekpimipogàk, tekpimipobap, tekpimipokwan, tekpimipofir, tekpimipopèt, tekpimipopimi, tekpimipopòbap, tekpimipopòkun, tekpimipopòfar, tekpòbap, Tekpòbappogàk, tekpòbappobap, tekpobappokwan, tekpobappofir, tekpobappopet, tekpobappopimi, tekpobappopòbap, tekpobappopòkun, tekpobappopòfar, tekpòkun. Tekpòkunpogàk, tekpòkunpobap, tekpòkunpokwan, tekpòkunpofir, tekpòkunpopet, tekpòkunpopimi, tekpòkunpopobap, tekpòkunpopòkun, tekpòkunpopòfar, tekpòbap. Tekpòfar, tekpòfarpogàk, tekpofarpobap, tekpofarpokwan, tekpofarpofir, tekpofarpopèt, tekpofarpopimi, tekpofarpopopòbap, tekpofarpopòkun, tekpofarpopòfar, ɗubu gaklis. Gàk. Ta nda bap, ta nda kwan, ta nda fir, ta nda pèt, ta nda pimi, ta nda pòbap, ta nda pòkun, ta nda pofar, ta nda sàr, ta nda sàrpògàk, ta nda sarpòbap.